Amma ding siyo na le’ara mee nda ba sakban a niiyo wa ni na niisa dam ma nan ma hito u honta wa hiri ar irito wano na tii ma it kiiyowa kuma nawa r a sirameni domin a nda tiiri ba ban saksa ba hit hon ta wa yaae maras u cement nga ban mar maraz u zamanina ba man u robawa ban mar honts nooma nats a mara kna hitsiyo mee tiwo roro nga mala’ara to nda tire aitorana na tiisa na man nantaras snya kuna a tom ding waso jit kawa kad hana ko nawa a nds tiiri intoyane aw oba saksa dam ba to diira siyo nawo na hoo tomra baa kee mee makaranta a tiiri wa nan ii na tir kan yam wa a tiiri nawo nak ama a-kau yorma a tiiwa u ban yarsa me rimary wa na won ma pede a meera. a meera a meera a meera dubu rab matatan da na pedsawa a nii na pdaa wiiyo da a budu rab ma tatae sara awoa meera dubu rab ma niindikura to na pada wiiyo dam na wona pede kauwo ban keeso mee rabtewa na loto one pede a meera dubu rab ma wanakurum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 Hana nga tas kau yormawa ra mee nga ms doore kwakwa ksasira kan sosai so anda bana niisa niiyo wan oba domin nan taa kwasira a wuri lau ban wasa doore we wasawa don hana dun hana a kaaba kuna doore a tang tant rah ana nga kau yorma ma hana nga kau yorma ma hana nga tas turims gomnatin ban pevena bas owa dam mei kanga wi a timina gomnatai kam ki nga kan nga kad duru to ding siyo doone siir yi wodda ka nga wo nga wa doore siyi mee nga ma hurta ma korokro, hana ka tomtomni ta wan ga doore way i pats yi pangr mee sem tafa bang walwalla ko kaah your nga tyau rap,